आजकल के लोग सब बहुत घूमे फिरे छे पुराना जमाना। के लोग से आऊर देखल जाय त ए बढ़िया चीज छे। आऊर खरबो चीज छे बढ़िया ईहे चीज छे की आजकल। के आधुनिक तकनीक से दूर दूर बहुत जल्दी पहुंच सके छे। खराब ई छे की घूमे ल बहुत पैसा खर्च होय से समय बर्बाद। होय छे लेकिन फायदा बहुत होय छे कि मन तरोताजा हो जाय छे।